بنجيب بخاخ التنظيف بتاع البوتجازات واللفران-ونرش فيه-نرش جوا الفرن ونسيبو بتاع-عشر خمستاشر دقيقه-وبعد كده بجيب اي فوطه او اي سفنجه-وامسح فيها الفرن بمسح الرش الي انا رشيتو-وكدا الفرن يبقي نضيف